ଧାତ୍ତୋ ରଂଗ କେ ବିଶାରେ ଚ୍ଂଦା କରେଂ ମୁଝେ ଅନ୍ଭଵ ଥା ଅତନିକାତା ଏବଂ ଶୋଯଲା ଅନ୍ଭଵ ଥା ଅତନିକାତା ଏବଂ ଶୋଯଲା ଭାଵନ ଅନ୍ଭଵ କରେଂ। ଯେ ହୀ ରଂଗ ମୁଖୋ ଧାତ୍ତୁ ଆତନୀକା ଟ୍କନୋଲୋଜୀ ଏବଂ ଶୋଯଲାଥା ଵୋ ଡିଜାନ ଅପନଂଜ କରେଂ। ଭାତ୍ତୋରଯାନଵୁଶଟ ଚିଂଫତା କେ ମୁଝେନେ କା ଚିଂଫତା ହୈ। ଉନ୍ନତୀ ଐବଂ, ହାତୁନିକତା ଭାପନା ଦେହୀ। ଯେହୀ ରଙ୍ଗାମୋ କା ହାତୁନିକ ଟେକନୋଲୌଜୀ ଏବଂ ସହୀଲା ଇକ ଢିଜାଇନ ନରଣ ସୁଲମ କରନେ ସହୁଲେ। ଭାତ ରଂଗା ସହଲେ ଏବନ ସଦର୍ଜେ ଭାଵନା ଦେଈ ଏହୀ ରଂଗା ମୁକୋ ସହଲେ ସୀ।